<hesitation> ניין, נישט אלע אדאלטס זאלן זיין אריינגעטוהן אין פאליטיק, ווייל אויב יא וואס גייען- וואס גייט מען טוהן מיט- ווער גייט זיין אונזערע דאקטערס און ווער גייט זיין יעדע- מ'דארף האבן פון יעדע זאך אביסל. <hesitation> פאר יעדע- איין זאך אלע גייט מען פארלירן אלע אנדערע וויכטיגע זאכן וואס מ'דארף האבן און ס'איז נישט אזוי וויכטיג יעדער זאל זיין- יעדער זאל טוהן אין פאליטיק